والله يا جماعه انا افضل البحر صوت البحر والموج اللي رايح رادد رايح رادد والله بيرد الروح في قلبي وريحه الميه والسمك وشكل القنديل اللي بيطلع وينزل بيخليني في حته ثانيه خالص وبيغير المود وبيريح النفسية ، و التربه و الهواء و الميه كل دول مع بعض بيخلوني في حته تالته خالص